Ren̈iko fa nanonga zen̈y pilasinao e. Tsara ndreky re- raha ren̈iko zen̈y. Asa karakôry nataonao nazahoanao raha zen̈y? Mba tiako hay baka fôtony za zen̈y koa baka mba misy raha mba ty hanonganonga koa zen̈y za amy pilasinakà amy asanakà ao fa tsy haiko karakôry atao. Asa man̈ano fôrmasion asa sa mimpody mianatra fekiny? Mba tiako hay drako e.